Zato, sivy ambisivifolo, valo ambisivifolo, fito ambisivifolo, enina ambisivifolo, dimy ambisivifolo, efatra ambisivifolo, telo ambisivifolo, roy ambisivifolo, raika ambisivifolo, sivifolo, sivy amivalopolo, valo amivalopolo, fito amivalopolo, enina amivalopolo, dimy amivalopolo, efatra amivalopolo, telo amivalopolo, roy amivalopolo, raika amivalopolo, valopolo